‘Mo küü xǿ e syyrá’ uɇ’ sýydsa uɇ’ jmóo uɇ’, jötu xa jia’ ka’ ´mo e kiⱥ ï ea jia’ dsebⱥ kö’ la’ xin tá’ edse lí uɇ’ juyy lⱥ jötu ‘mo jö nⱥⱥ’ köö ji jéri sýyra uɇ’ ela nún rejmⱥⱥra köö ji, tá jmí’ kié’ lɇ nⱥⱥna rejmⱥⱥra ta jiⱥⱥ’ re xíiná o ta í sýy’ ere kuɇɇrá jijö kö’ eñǿǿ juí kié’ ‘mo küü xǿ jö ejmⱥⱥ tá kieeráa’ jnⱥⱥ’ juyy lⱥ ela nún edselí köö e nⱥⱥna’ jmⱥⱥ dxíi ‘ná’ ´mo exin küü xǿ jö juyy jéla, ‘Mo küü xǿ kö’ e nⱥⱥ’ kié’ lakú tá’ xíi’ tⱥ’ juó’, nⱥⱥ’ kié’ lakú dsa i jmóo tá ñǿ’ dxⱥⱥ’ kö’ i jmóo tá kiä’ dén kö’, i jmóo relýn dsa éjuó’ kö’ ala kajuý kóo’ tá ‘Mo küü xǿ jö tá’ dsa é juó’ bii nⱥⱥ’ ´mo küü xǿ jö kié’ lajyn dsa i syy uɇ’.